إذا كنت مسافر عبر الزمن ورجعت ألف عام إلى الوراء، معناها في عام ألف وخمسة وعشرين. طبيعة الحال راح يكون <hesitation> نظام المعيشة متبدل جذريا، <hesitation> العقلية متبدلة جذريا. نحاول أني مانلفتش الانتباه لروحي، نحاول أني <hesitation> نسيّي <hesitation> ن-نوّفر عمل لروحي، ونسيّي نوفّر لقمة المعيشة، لحتى نوالف بهذاك <hesitation> العالم، ونشوف مبعد من ثما نشوفو.